معتقد الإحترام والتقدير يجب أن نقدر الجهود، نقدر المشاعر الحسنة، ما أجرح شخص يحبني، ليش أجرحه؟ أقدر الفعل، يعني التقدير والإحترام هو أكثر شيء مهم، ترى إذا قدرت فعل معين يعززه، يسويه أكثر وأكثر، فأعتقد أنه هذا أهم شيء.